Baliqlar bir-biri bilan tanalari va suzish usullari oqali o'zaro aloqa qilishadi. Parvarish va tajovuzni ko'rsatish uchun ayrim baliqlar ranglarini o'zgartirishadi, o'z his-tuyg'ularini ifodalash uchun.